डिजिटल कैमरा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चा जू तस्वीर लेणा उपयोग मा काम आंदू डिजिटल कैमरा मा जू मुख्य भाग हूदन कि वे मा एक इमेज सैंसर लग्यू हूंदू। और एक लैंस लग्यू हूंदू और प्रोसेसर हूंदू वेमा मैमोरी कार्ड हूंदू जब हम कैमरा कू सटर बटन दबांदा। त लैंस मा वस्तु आंण वली हूंदू। प्रकाश तै वा खिंचदी चा सैसर फोकस करदी ये द्वारा हम डिजिटल कैमरा से फोटो ले सकदा